kii lonixi ñaa kuu kii lonixi kisiaa sumana ra tani kisia kii lonixi yo kuasuamna ni nta kiaa sumana ña tyi kii kii lonixi yo ra kuu in ñaa kuu kii lonixi yo´ra kuu ñaa kii lonixi ntakia ku in kii lonixi ra matyi kuu kii uvi mioxi kuu kii uni koxi kuu kii kumi venixi kuu kii u´un satu kuu kii iñu saa kuu kii ku kii ña sa ña ni ni sikui ñaku kii satiu´n ña ña satiu´n ra kii usia ra kii punta kii punta hua ña ntakii inka sumana síaa hua kuu kii usia ha sa´ra ta ni ntii kii usia ha´ra ni natakitua lonixi ni ntakitua lonixi raa matyi mioxi koxi venixi satu ni ntii tu in sumana ta kii usia ra ntakitiua sumana sia ni ntakia lonixi lonixi, matyi, mioxi koxi, venixi, satu, ndumingu, ha´ra ni ntii sia´un ki ni ntii uvi sumana ta ni ntii uvi sumana ra ntakii tua lonixi, matyi, mioxi, koxi, venixi, satu, ndumingu, ni ntaakitua inka sumana siaa lonixi matyi mioxi koxi, venixi, satu nii ntii tuku sumana nii ntii tu sumana susumana uni ra ni ntii ña kuaa sumana uni ra ha´ra ntakituaa ndumingu ka ni ntakia sumana siaa inka numingu ntakia lonixi ra lonixi, matyi, mioxi, koxi, venixi, satu ñakuaa sumana kumi sumana kumi ra sumana kumi ka´ra ni ntii yó´o ni ntii yó´o ra sa´ra ntaki yukua inka inka lonixi inka lonixi matyi mioxi koxi venixi satu numingu ntaki tua sumana siaa lonixi, matyi, mioxi, koxi, venixi, satu ni ntii tu in sumana ña ni natkii tuá inka yó´o kua´ña ra ntakitua in sumana sa ntakitua inka inka inka lonixi matyi mioxi koxi venixi, satu numingu ntaki tua sumana siaa nati´kiña lonixi ra matyi mioxi koxi venixi satu ndumingu inka sumana siaa lonixi matyi mioxi koxi venixi satu ni ntii tu´ku ni nti tu´ku ni kita inka sia´un kii ni kusava yó´o ni kusava yó´o ra ni kusava nikusava yó´oa ha ni ku sava sumana ña ntakia sumana uvi kuaña ra sa´ra ntakitua sumana uni sa lonixi, matyi, mioxi, koxi, venixi, satu ndumingu natikitua sumana siaa lonixi matyi mioxi koxi koxi, venixi, satu, ndumingu inka sumana siaa hua ntakia sa´ra saa ntakia ña´ka saa saa ñaka ku sumana kumi sumana kuu in yó´o kumi sumana kuu in yó´ra nùù nu Kimi sumana ha´ra in ña in yó´o huara nuu nuu una sumana ha´ra uvi yo´o hua nùù nu ni ntakii a inka inka yó´o ha´ra sa iñu sumana sa´a sa kuu ña kua´ña sa kuu ña kua´ña ra sa´ra tani ntii nti usi uvi yó´o ka´ra sa´ra ni ntii kuía sa´ra ni ntii kuíaa